Oke nǝ́ǝ kǝ Kɨkpǝǝkǝǝ, ceŋceŋ, yi, ta, niǝ, tʊʊ, kʊraŋ, pɨmata, nɛŋ, faŋceŋceŋ, tǝ, tǝmɨrɛŋ, tǝmɨyi, tǝmɨta, tǝmɨniǝ, tǝmɨtʊʊ, tǝmɨkʊraŋ, tǝmɨpɨrɩmata, tɛmɨnɛŋ, tǝmɨfaŋceŋceŋ, tii, tiimɨrɛŋ. timɨyi, tiimɨta, tiimɨniǝ, tiimɨtʊʊ, tiimɨkʊraŋ, tiimɨpɨrɩmata, tiimɨnɛŋ, iimɨfaŋceŋceŋ, tǝta, tǝtamɨceŋceŋ, tǝtamɨyi, tǝtamɨta, tǝtamɨniǝ, tǝtamɨtʊʊ, tǝtamɨpɨrɩmata. tǝtamɨnɛŋ, tǝtamɨfaŋceŋceŋ, tǝniǝ, tǝniǝmɨrɛŋ, tǝmɨ tǝniǝmɨyi, tǝniǝmɨta, tǝniǝmɨniǝ, tǝniǝmɨtʊʊ, tǝniǝmɨkʊraŋ, tǝniǝpɨrɩmata, tǝniǝmɨnɛŋ, tǝniǝmɨfaŋceŋceŋ, tǝtʊʊ, tǝtʊʊmɨrɛŋ, tǝtʊʊmɨyi, tǝtʊʊmɨta, tǝtʊʊmɨniǝ, tǝtʊʊmɨkʊraŋ, tǝtʊʊmɨpɨmata, tǝtʊʊmɨnɛŋ, tǝtʊʊmɨfaŋceŋceŋ. tǝǝ, tǝkʊraŋ, tǝkʊraŋmɨceŋceŋ, tǝkʊraŋmɨyi, tǝkʊraŋmɨta, tǝkʊraŋmɨniǝ, tǝkʊraŋmɨɨ, tʊʊ, tǝkʊraŋmɨpɨmata, tǝkʊraŋmɨnɛŋ, tǝkʊraŋmɨfaŋceŋceŋ, tǝpɨrɩmata, tǝpɨrɨmatamɨrɛŋ, tɛpɨrɨmatamɨyi, tǝpɨrɩmatamɨta, tǝpɨrɨmatamɨniǝ, tǝpɨrɨmatamɨtʊʊ, tǝpɨrɨmatamɨkʊraŋ, tǝpɨrɨmatamɨpɨrɨmata, tǝmɨpɨrɨmatamɨnɛŋ, tǝpɨrɨmatamɨɨ, faŋceŋceŋ, tǝnɛŋ tǝnɛŋmɨrɛŋ, tǝniǝ tǝnɛŋmɨyi, tɛnɛŋmɨta, tǝnɛŋmɨniǝ, tǝnɛŋmɨtʊʊ, tǝnɛŋmɨ, kʊraŋ, tǝnɛŋmɨpɨrɨmata, tǝnɛŋmɨnɛŋ, tǝnɛŋmɨfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋmɨrɛŋ, tǝfaŋceŋceŋmɨyi, tǝfaŋceŋceŋmɨta, tǝfaŋceŋceŋmɨniǝ, tǝfaŋceŋceŋmɨkʊraŋ, tɛfafaŋceŋceŋmɨpɨrɨmata, tǝfaŋceŋceŋmɨnɛŋ, tǝca faŋceŋceŋmɨfaŋceŋceŋ, tuuru.